Ok, a tsi tutut- tutut tena ke hare ne kaka mes ona tototot tena, i poat e kekerek na- i poat e kekerek na bena na me gunin Kawo tena, tein poat i eh o- o Kongkong ke soson yarun o kongkong ri kame yo o numa hatuan ka a eh tin pan- pan temen. Tin kui wen i Hurumun. Yemen mu me hihon a yu eh. Kawo tena, i na hangum memei na hangum me hamatohen tena, men mu na men mu na meh, Nakai ih hare ne totot sin mes guna, kaka mes ona nahen toko- toko totot na. tin poat i eh nikai ih ri binit- binit a tein tou tartara tena be mei nate sin puna <noise> nasah mo tokui run. e ih amanas, ena nate hamanas gun tokui manas tani kai ih. <noise> Na ku na meh, men mu na meh bai men e soot oma tin numa hatoan i eh bai na kinan ogun bai na tara gun in <hesitation> i natahon i eh, ke soson yarun in Kongkong i kamen in kikit tin hun teyouh- kame kikit tin hun teyouh to baku. ﻿Kobai na mei nate sin puna eyouh yu eh, mei nate sin puna i nasah yu eh. pion amanas e ih na nate sin amanas gun in naka kei soson yarun kikit hun- kikit hun. So, in natahon i ih kit in hun teyouh, kobai na i tara pui na eyouh, e kaka kuru ona to totot tena tara puna eyouh bena tooh men gun in kawo tena, "O kawo in natahon i eh e hou on be youh kit kapu no baku teyouh." Ye na tooh ogun be na hate manas pugun e eh, "E hou on, e kato meno baku kamit." Yi tooh puna. E kato meno baku kamit. Bai kawo tena hate punon e eh, "Mei ah, mei a baku kamit puh, e kit nin hun teyouh yu eh, kit nouh hun teyouh." <hesitation> Yu eh men mu hot amanas nah peles, bain kawo tena na tutuut pan on. Kobei matohen as tena, i kame as me tsi tutuut uh. Eyouh kikinan a tsi moni. Tin poat i eh manas, <hesitation> in tu siling onot, soson not in tu siling. Mei not a boak pui na soson i ih ke na amanas mendih, <hesitation> in kina ain toea. Nit i ka onot a tin pan tin siling. So, in matohen tena i kinan in tu siling i namot yuh. Bai youh kinan in tu siling bai kinan okot nin kulele, ukelele i kurek a tin <hesitation> yi tin numa toan i ih. Poat eyouh kikinan in tu siling i ih, be kikinan as nin kulele. Eyouh kao kot meo mangin, eyouh a hon yuh yu eh in kulele eh a hon yuh. Ai kikinan pu kopu, ai kinan pore i ukelele ai totot pore. tot sin puyuh eyouh. Bain kawo temen hate manas sin pune eh, Moni inen mei a tuan puh nakai eh ke kurek ona ih, e kekerek on. E kekerek kuru on atsi moni i nen. Ai no mei puo natahon ni eh e baku kamit on, i mei ah, e kit nouh in hun teyouh. So i pion amanas e ih nai nate manas gun tooh men puyuh ena bai na haka guai youh to totot tena. ﻿Bai na kinkinan manas gun kukure sisin manas pumio o katuun poit manas nahen napinipo tsio tahon amanas kit amanas purun mun hun run, eyouh panas in naka kei hate ina natahon sagoh o baku kamit teyouh kobei mei puo baku kamit, i kit yuh in hun teyouh o lalap kei kit yuh to baku teyouh. tutuut ke tuan togase mes guna ka mes panas ona to baku tena. Yi nabao i kekerek kuru puna kato gun a tsi kain tutuut i ih kekerek kuru puna. Tsi stori re, boak a tena hamatonan hangum mein hamatohen tena ain kawo tena. Eyouh oku.